Lufka daha sudoka kowa ma jajavaja na ma ha da ghlovo əɓi har hənaka hour kundəha fləə flaɗaka əu dolə kowo ogo, ko ghatakolo ma vita ɗamaɗama vulə tupuvoɗatal ko hiyə da pugha nata kwo, ogo ghulanyə ko zivo ma da tsənətaka balantanəma onduŋn sunfa, vita ɗama-ɗama dda muŋ vita valaɗaɓuwo da cuhurataka, vita valaɗavala kam ko imma ɓulma da suka əɓ balantanama ko ina zamani zamana vita javaɗa-java kuza nasara ŋganə da tapasa-tapasaka arɗaha pəpuhaka, da funtaka məwaha vita valaɗabuwo inna dadamuŋwo, dadamuwo kwaraɗata vita vulaɗavula kam ko ɓəta ondəŋ ŋduniya ɗama-ɗama vulə, ko wurka ma da funtaka təwe məwu ko tu jebuka ma kaga lamuŋm sakoro əl unfa ina məwane na fuŋka ina mawahana, ɗuhan baɗa muŋvayo tu korol əu dola ɓatantanema ɗakana ŋzazaka təna ŋganama ina maŋ wurkə da jovulrə sa wurko java-jaka ləkeyawaləa susaka duzoka tənd tahang amma ɗakana haha kiyawo ganavə ha kiyawoho ɗafun kusa ŋgana java-jaka ma alhamdulillah ka ləusəka zəka ta'a su ɗoko, java-vajaka təɓnaha səka taha ondo maho, oga ina noho balantanama ondo da sunfini da vuluka, ɗama-ɗama vulukana, ogo da pultaka, papulaka faɗana faɗa da vuluntaka tu zənənə Zəza tanaka təmə suda baantanə ondunda pus da surunə da ələnə dola vita ɗama-ɗama vula, ko na vulaɗa dadamuŋm ɗa vulunta ka dundo, vuvaka ta uva doduka ina valaɗo dadamuŋm, dai-dai onda vulo dadamŋye, inda valudu dadamoyo na haka da puso onda da kalukara, ina valaɗa dadamuŋya ɗakalaka, dola vita dadaka da fantaka məwaha ko a duzu-tala-tala mana ko duzu hasa ma da fantaka mawaha, saka tima ha tahaŋ, ŋ ɓam-ɓulaka sara kaga lamuŋ, to ushinaha muŋ vaya da vutka ma haŋ to ko hənika ma nahaŋ me nago sa immə tahaŋ to kajuwa in fətə gulaŋya kajuwa ka ina a magaɗata dadamuŋm ina da koraɗa dadamuŋm ko davuɗata dadamuŋa sanata vita vulaɗavula alhamdulillahi kaka vita valaɗaɓowo alhamdulillahi kaka da ma ko nuwan da ɗamogol am duniya na kam sai koaɗa-kora dadamuŋm əli sakuɗi kana ana wahalana tunajata dadamuŋm ta haŋma sana haŋ wahalwo, əle saɗuɗe ghulaye haka tun sagata dadamŋma an-an wa-halagana, sai dai saɓolu, ina fana dadamuŋmo tufayawo alah yasa java-ya dadamoŋm alheri əh diya alhamdulillahi vita javabuwo dadamuŋ sənata ondu kam na sanaka ana pusa-pusul mana ina zəza. Maŋ pasaɗa, pasaɗun duzu kaga lammuŋm tu faya ŋgana allah yasa muna cəkən masu rako kagu lamuŋ ahm java-jalo mungoɗa dadamuŋm da ma ko nuwo dadamuŋya sagata ondu kam na da sanatakə, ha ina da sanato onduwo ai ana sayin ahdana kana dadamuŋme koranita da sukudiyin dahaghdana aɓ, tapabə sagata dahdanawo, amma dadamuŋ ma da sukuɗa kaka alhamdulillahi sa lub dun kusha haɗayo pusana tuntola ango ogaɗa ma həgətan kəhulo ba gashə da gwe sa ga si ba to dadamuŋmə korata bavona sai papuka naya buguwa kga dadamuŋm naya sayo, dadamuŋmə kwirata yaɗa bawo kuratawo, konuna juva-dadamuŋya, aham, wurka taha suɗoka na kam dola nə sai zəzaka, ko ɓulmə javaka, ko hiya masara, ko ɗuvula javaka, sai fan fake da məwaha, ko biskya, ko taliya nasara javaka, ko tapasa tapasə-tapasaka, papuhaka thaŋ dola da funtaka da məwa ha, ko morarema doduka ina valaɗu dadamuŋmda ondubayo tu vulmundoyo dadamŋə tu vulmundo, ondokam flwobuna na naɗa tu vulmundo ka na ahah ghənənaya, daɗamuŋdo tuvul mundo cuhuva dadamuŋya ondo tu vulanga dadamuŋm, dama-ɗama vulə ma dzuzu dadamaŋm ko nuwe mogolo duzo dadamuŋm.

Əɓ valaɗu dadamuŋm ɗaɗa maya kaha dadamuŋya tu vulmundo, ko nuwa ja va unduɗa dola da funtaka mawa haka da cuhura munvayo, ko kakəha ansa ushinhahaha na vulunta ka tahaŋ sa timə taghaə, ko ghlullah tahanga ko ka da ghlaha tawo ko kakahe na han da funfan tina da məwə da ɗalava tundo monvaya wo ko ogama, ko gha takoloma da vuluntaka təna, ina habaki dola davuluntaka, balaəta nəma undo, undo kam azamkan uzanga kam kajuwa da maga da ta ma sai maga-na maka, vita maga nakawo ko yau sha magana magaka naɗa ma unsuɗoko da maganata da ma cuhura-duniya munvaya, uzan da sai susa ko wahala tadiya balantanəma wahala ɗakana anna mihaha na kala fiti alə ko kara ɗələna kana taghaŋ inga uzinhaga undinda haka da uzinhawo ka